الحفاضه للاطفال تغيرها سهل كدا وهو اننا بنفتح الحفاضه وبيبقي فيه لزقه من علي اليمين ومكانها المكان الي بيتلزق فيها اللزقه شمال هنشوفها ونحط الحفاضه تحتيه وبعدين هنلفها من الناحيه التانيه ونغطي كل ناحيه باللزق يعني اللزق السلوتيب الي ورا ده الدبل بتاعه الناحيه التانيه